Ah! Esi, na ese isuro dɛ edze wimuhɛn botu kwan a? Aw, ebɛnadze ntsi na isuro? ͻnnyɛ adze a ͻyɛ hu biara oo. Mara, mo dwuma a midzi yi, aberbiara na dapɛn biara, otwar dɛ medze wimuhɛn medze dzi akͻnaba. Mennsuro, <noise> ͻyɛ esuadze kɛse paa ma wo. Na gye me dzi, sɛ eyɛ e - esͻ hwɛ a, berbiara no, woara ebɛpɛ mpo dɛ edze wimuhɛn botu kwan.